أنا أفضل إني أكون عايش في عالم خالا من التلوث، لأن التلوث بيضر، بيدمر البشرية، بيدمر الناس. بيسبب أمراض بينتج عنه بكتيريا مدمرة للبشر وللناس. بيأثر على النساء الحوامل. فأنا أفضل عالم خالي من التلوث. التلوث من المشاكل الأساسية اللي لحين لازم نحلها بكل الطرق وبكافة الأنواع.